Ɓurani kam ko waalde e nder galle laamɗo kiiɗɗo e dow waalde dow hayre. Ngati wonaa ñande fof, neɗɗo heɓata fartaŋŋe waawde waalde hono ɗii galleeji kiiɗɗi, galleeji taariik. Ɗum noon so mi heɓii waalde toon, ɗum ɓurani kam. Mi yiya hoɗorde nde no wayi. Mi geɗe kuutorɗe kiiɗɗe, ɗe laamɓe, yimɓe ndeen jogiinoo.